Buu wusa jogondir dor dwi yi wontaa din yi watonga a dori irin tu no gwara yodigi itonoi dingi ma kinga ma jejeni ko ma kinga ma kalanga koma ma tu yi gwala yaddiigi yitonoi ko tu a mirgi in kwe wei <noise> in puwei yadda yi tono tubok in kinga in kalannga kiyamiwa bi ya tono wa irin tum tum. iringe cha. gen boi <hesitation> siyasa me in yada yi bo somma ka yamba m nyimin saa miri toh ka ma twi ma pon puna a jor banyina sei ma wuni yi yirtu ma kalanoi nwa bu lei wa. ma kalano nur moh ma kalano chiyama ma woh gepe tibak kama pu woh gepe don ne wei gepe wu masoma koma pongi yikim nu wei twi teye cha ma tuyo ma amna ma kasanga ma kacha souwi ma bula kuchangi ma teka kama bai tunda masoma min kama amni kama twi dai. Kana yoru wei por ma leama nubu pu yogi. <noise> kama pwi amno kosonga kuchingia a om na kosonga sowi ne toh nyindi su ma pongu wei don bukata yoko inasugu moninga a bur mai ba yuo jeyu gopur nom koh boya koma twi nur moh hah sugu mouh wane tuyo bawe yi cha. toh kon a twi kama pon gepe nobu som a guei wa kai yamba leomini ma ring newu samono kin warey muatanga yi jo wurei ma mira jewe jendi gen, rob ka yoku mo ma chewe kun dimbir bno a gefe pongu nobu nine a gefe siyasa <hesitation> toh yinid pinou dobom dobom mo puwei ma youkata ba yauwa kundi ner wuya ba wuni ba pon dimbir yoh. dimbir yoh twi teye cha.

Yo yi bu a jorin ti yoko yitina yi miri koka ma wuni mana manawala makasaye san nan ba ywa ma je jendi a miringi tenmou ma na gundu a miringi teng moun ka ma wuni ma kasa ne toh ma ninga nagu <hesitation> mla wu bai ba kingam no yiti yi pong nou don ba kingam nuwei yiti am man koma wo matwi wei ma kasa yi dimbir moh don malaka melma bu lei wa.